أفضل يعني إني أفجد سمعي على إني أفجد بصري، لإنه بصراحة البصر بيساعدني على إني أتفاعل مع العالم من حولي، وإني أشوف الطبيعة وإني أجدر أقرأ بعد <hesitation> كل شي يعني يتعلق بالبصر، بس السمع يعني فقدانه بي- قد يعيقني عن التواصل طبعا، بس إني أجدر يعني أتواصل <noise> بوسائل أخرى عشان أعبر وأفهم الناس من حولي وإني أقرأ شفايفهم وكدا، أما البصر يعني شي مهم في حياتي اليومية.